Ampiasan'ny fia an'igny koa zany tagnany ahafahany amin'igny mandeha, laha vao tsy mivelatsy zany igny de tsy managn'ay. Alantsika ohatsy hoe mangalaky fia antsika atao agnatin'ny m- ambonin'ny tagnany de mikombo igny. Lafa mahazo rano i de mivelatsy igny satsia igny zany afaky andehanany lavitsy.